La trumma mi fa pinsari a quannu fici lu surdatu. La matina la sinteva sunari l’adunata e poi quannu si jisava la bannèra. La sira prima di curcarisi inveci sunava lu silenziu. Sunnu soni chi tannu mi parevanu cutiddati ma chi ora ascutu cu n’anticchia di malinconia. Accussì è la vita, quannu fici lu surdatu havìa vint’anni e ddi tempi nun tornanu chiù.